Endagera nyanchete monooo bono totebe buna <hesitation> esense ase inche ase eye ekong'a chinguru, naende ekong'aa obonyamasi ase omobere na ekeroooo be okoriiii- i o- onyore chinsaga echio buna nateba, gose rinagu na obokima. Ebi, muna bono ori okokokwarire <hesitation> ooobirie ase chingaki chi chit chiatekeire noyo gwachikana na ekero ogokora emeremo emenene. Bono muna bono oba banto mbare batari koooria endagera okonyora omobere obo gose risanku riabo, igo risusaine monomono, ekero omonto okoor oria endagera eyie e- ebwate chinguru, na ekero abanto oboburukanetie o- o- ogo ebinto bitari kogenda na omochoko. Buna bono, onyore omonto iga akoria agakima gataisaini taikoigota bono, okonyora ng'aki nonye na esiorori igekomoira, gose nonye na erisanku ria omobere, okonyora ng'a ndibwati afya engiya ase eng'encho bono mo egento etakeire muna bono chindagera toirana chasaye igo chire chitafauti moooono chire ao ao buna bono onyore ebiasi ebi. ebigokonya ase omobere buna bono biri bigotanga chindagera echi chigotanga chire machani echi chia machani, na echigotanga, amarwaire gocha ase omobere. Naaa na echi chinde chikoagacha omobere, na chirochio nkotoka chire nachirirchi nabo chikogokonya ase eng'encho buna bono ching'ende amagena aya onye gotugete agachuchu, nabo okonyora rigena kwabe kwaraeteria gokoburukania, igo okonyora ng'a eke, kiakonya ensemo eye, rigika ria amato ma ma marwaire amange iga agoetera gotaragera buya ase eng'encho mobere torigotwara chinguru chia okorwania amarwaire. Buna bono, <hesitation> echidagera enchibwate obokong'u nchire chigotu chitari gotoka <hesitation> chire rigori ase eng'encho ya chinguru chiabo ase omobere. Bono, nabo ogotema nonyora rimo igo, kwanyora rimo igoo iga na gose naende okore omokia nabo ogosaba ekero otabwati gekogera iii chindagera chinyinge amaene pi ndire chi ase nare chikoanga koba, na ase nare chikoba, bono onyoreeee gwa gwaetia gwaetia onya kwanyora rero rinagu, kwanyora mambia esuguma, onyore nonye naaa ritoke, naro goika okorironsi bono muna kwarimanyire rende gose nabo okoririr ritobu, ndire rikoba ritobu <hesitation> naro ororo are chisampuli chinyinge buna bono ntobwate ebiganda. Ntobwate ritoke riaaa kwerende riri ogotobia, ririri rikoooba riria ri ria bogandi riri iko rikotwara esukari enyinge aya, na ebisukari ebinyene mbirobio mbiro na ebipogopogo mbiro ororo. Bono eywo na ensemo eywo ende, na ensemo ende ya chiiisi chi chinchungu nchiroo, chiri chiensemo ya ching'ende nchiro obori mboroo, amaemba naro ororo <hesitation> onsi ah ebi bionsi na chidangera chingiya ase eng'encho nonye na aa omonto ogosimeka nonye na emiogo, emiogo nero ngokorere buya ase eng'encho igere ase ebinto ebi binde bikobesi buna amarabwani, bikwama bi bire nse, bibi bikobeka amatunda abo aseee ase riraba nse. Bono, ebinto ebi bionsi pi onye ndiri ekonyarekana bitoke, omonto robigokonya ase eng'encho. Naende chindagera nchire ororo bono totige echi chie chikobera ase chiduka bono, echi chibekire ebinto bi ng'aki, bibitange nchibasa gocha koimoka chisakere ase eng'encho chikoba engaki entambe chitarigo naende banto bange mbarikoinyora baaaaa iga ng'a endagera eye, ndire ego ekorwa ororo buna bono echinde bakobeka rero gochi gochigacha nyomba chiaira engaki, egento keraire engakiiii ne nonye ekero egento nega getwara engaki, ngoimoka kere giachia kiaaarosa egekogera, bono buna, chibando echigo chikobongwa, chimbongi echigocha riria chiaa chia chiabochora oo chirechio bia chibando chiria. Chiachisaria ase ege ase eng'encho chiabeire engaki entambe. Gento keiyo getari gokobongwa nonye na eching'ende kobongwa chire amaemba, kobongware obori, nkobee nkobongwa bore, ebinto na ebinge bikosisi bikochi bikoria ebinto ebio, biagera biagunda, bono ekero bitigire ase engaki entambe, endagera engiya egotumika ase chingaki chitakeire, yaera naenda kwareta eyende kwamenta aroro. Naende bono, omonto otarieti endagera boronge, <hesitation> nonye na okooo okorora amaiso aye tari korora na komenya tori komenya matuko maange. Ekogera ekero ooo okoragera buya, igo okomenya emiaka emenge <hesitation> okonyora ng'aki, okoigwa kwago amato are buya amaiso ago gakoira engaki tari gogokonyaa korigia ebirore obeke ase eng'encho otaragera chindagera chingiya, igo okonyora amaiso naro achakire gokea chinguru, nonye na okorengereria ebirengereri bia omotwe oknyora ng'a okorengereri kwago ogokoba oboke ase eng'encho ya chii ye ya ogotaragera buya gose koria chidangera chiri chitakeire chikogonya ase omobere egekogera omobere, otaiyo or ore na endagera tokoba otarieti ndagera lazima orie endagera egere omana koba kera egento, egetagete kera ekimo kimo kende gionsi gesa gosareka ase omobere, meremo yago togokora, igo okonyora ore omolegeu, tokonyara kweigu no nonya na ogotara atambe. Aya, na okoria konde nkore omonto orarie bobe onooooore. bono igo onore tori konyara koimoka nonye na ogotara nonye na ogotira egetiro, nare egokobera egasi ase eng'encho ya okoria bobe, etakeire oriewe endagera, eekogenda na ekerengo gekogera, abanto abange okonyora bare ebitinya biabuchire omobere, bono na o- o oko nonye na okorwariwa amache oka iga iga are omobno na asuka asinini, igo okorigamora ogokorigamora gwoka <hesitation> takominyoka embura na emonyora riria egotwa. Takonyara koimoki kominyoka, egere ekonye egere aike ko konyora ase aigame ase eng'encho ya oborito boria abwate, bono kera egento gitakire ketware ekerengo. Mobere tori gochi koyo- o koyomenta, oyoe ebinto bikoyoetani yaya, kera egento ekebwate ekerengo ekio omonto okobeka ooo aseee ase endagera eywo, na ebinto biria endagera eywo obwate ogosemeria, ebikogonya egera amatuko oo ago abe amange gekogera, okoragera okuya na kuwa efaya engiya naende otebia abande nayeee onye kobwate nabarabwo nabo okobaa ekeri bare gose mwachenchani keria otabwati keria abwate mwachenchani egere gwatwara eke kerio otabwate naye gotwara keria kwabwate egere mwa mwakonyana aseee ase ekenyoro.